N huywa krum n cat, ko kuma knuni u kwoi hok anshani ba. Ka̱ram ka̱yaan zini nye nkya̱ng zaan na li byyi n swat ka̱sa ko nkyang ban, ko nasa, ko nkyang ya, ko nkya̱ng zaan, u di nna yet nkyang a a̱ za lyei hok ancham ni. A dook u̱ na̱ byyi, a drok u̱ byyi krum u ptong ansha̱m nkya̱ng a, a yya ni ma ku ni yet nyyi ka̱baram. Krum ku si ba kwoi pfong anshan da ba̱yanyel a̱ koui ba, rot ba̱yanget an shyi, a̱za̱ byyi ba̱gu̱ng ang, a̱ za̱ byyi, ba̱gu̱ngang, a̱ za̱ tung, a̱ za̱ tung, a̱za̱ tung hal zi tat karek ka ma ba bven brwo a̱mang ba byyi ni ba ma ku̱ si bw yet kyang drok u̱ san bucat a̱yin ni se ba kwui ba. Ku̱ zi rot a̱ssi u̱ cyang ba̱yamyet a̱ ka̱ shyi, a̱ byyi a̱ziki a̱tat ka̱rek ka ma̱ zi wui maai u̱ za̱ twang ni. Ma ba̱yanyet a̱n shyi, a̱ tovo ma byyi kyang ba, a ryi a̱ntye a̱ywu, a̱ wui byyi kyang uya ni, na̱ swat konzan ka̱tuk, nu di na̱ wa ryiu kyang ya ba, na̱ za̱ byyi ku ra̱n ba. Rot-a̱mi a ryi na̱ swat a̱zizrak swat a̱ pfong ansham nu. A̱ ma̱ sook a̱ kide bu kya̱ng a̱ na̱ byyi ni, <hesitation> yya npfong nu, a̱ swat, swat nu na bu ya ji <hesitation> ku n tat kyang a na̱ byyi ni. Ma ku̱ a cyang ba̱yanyen a̱ za̱ byi byyi ba, rot ami nwan nu shya, u̱ shya ba̱ cincong ni, a gwoi ka̱za bu kyang a shya ni, bu kyang a a shyi mi ni. Mu ka̱ a cat za̱ tung, di a cat tung, a cat tung, a cat tyyi krum, a̱ kpok ka̱rani u̱yemi bu. <hesitation> Ka̱u di wat, a̱tsatsak ka̱n di swat. Ku̱ a cyang akpok ta̱nyet u̱ a̱ ka̱n tung krum a̱ tung krum, a̱ za̱ tung ba̱gu̱ngang ni, a̱kpok mba a̱na si tyak ansham ba. Krum daok u̱ tyyi a̱yin, na̱ si tyak swat muna, a̱ si kpok tyak amsham ba ku drok u̱ bvu ma̱ na̱ brang ma a̱kpok karani a̱yin nu a tyyi rya nu, a kyang a shyi mi ni rot a̱ shyi bu shya, a̱ shyi bu kum, a̱ shyi bu a̱nzan, a̱kpok mba, ba na cong a̱tsatsak ka̱uyet a̱ta̱ssi ka̱za ba. A̱kpok ruba, a ryi ta yya di ba̱nyet, anye ba yet baneywu ba, ma ku̱ a̱yin mu a̱ni hok amsham, se na yya kyang a na yya ni a̱ kide a̱ aya̱ng ba̱ya̱nyet rot a drok u̱ shyi nji kaptun ka̱tson aya̱nyil a̱ bvo ma̱ shyi mi, kamtson nyyi ji a shyi mi kapfun ni zi wu n shyi ba. Bayanyet a̱ka̱ u shyi a̱za byyi a kwrak ba̱yanye ka̱ntsontat bawo ryi ba bvo ma̱ layyi ba. Rot ami koum u̱ka̱laram, a̱ drok a̱ na̱ ryi hok ansham, ma n cat a bvwo hok anshani uya a̱ni yet hok ansham a, a̱ni tat ka̱baram, a̱ tyak ni. Kyanry a bu kyang yring nkpa drok u̱ ryi hok anchann, a̱ni ryi hok anshan nyyi sang wun tyak, shyi bu ka̱za, ma ku̱ a sook krum. u ryi di krum nji yet kanzan kyang dikpak a̱n shyi a̱tsatsak, dukpak a̱n shyi. A̱kpok bamjat a kwoi a̱ka̱ kwui a̱zihywak cat krum a̱kpok banyet a̱ya shya u na̱bvwa na̱ a wui, ba wui myim a̱n shyi a̱n ya shya in u̱ hyvak cat krum akpok ba̱nyet ba ba̱ yya <hesitation> ba ba̱ yya tsot, a̱ ba̱ yya nkyang zaan a̱zihywak cat krum, a̱ ba̱ ba shya katuk, ba ba̱ yya humshok a̱zihywak cat lamm. Rot-ami ku̱ a̱yin a̱ tyyi krum a̱zanson ku na byyi dikpak, kuna byyi dikatuk rot cat krum. Krum yet atsatsak kyong, ma ku a za̱ cat si ra̱n kubu byyi <hesitation> dikatuk ka̱yat nti rot-ami, ku mijim a̱yin a cat krum, a̱ za̱ cat a̱ bi ra̱n ban krum drok u̱ yet konzan kyang da nwan ba. Ku̱ krum a̱ ryi di a̱neywu ni, a̱meywu a̱ywu, a̱ byyi dikpa a̱zan san, rot-ami a cat konyan a̱ cyang, krum yet kyang a ma myim a̱ za brang brang zi gu̱ u̱ ma̱ai yya nkyang a myim ni zi gu̱ u maai u̱ cong, u hok kacyet njit ka, <hesitation> ka za brang ma ba wei zi krum kai bu cong bu <hesitation> dizizrak swat ba, ba wai krum cong di a̱tsatsak yya ba, bawu krum nji kwoi sucet ba, ba krum nji kwoi <hesitation> dizizrak rwam ba, ba krum nji kwai pfong ansham ba, kum kwoi kyang ba se bu nkyang a rwam ani ku ni cat ni, daga knun u̱ san ba̱tro, krum u̱ san kyang ya, krum u̱ na̱ san karyi krum u̱ na̱ san kyang ba. A̱kpok ka̱ram banyet a̱ cyang n kyang ani di nna a̱yet a̱cecet u ma ku̱ a cyang u swat kasa a̱neywu, a̱cecet u sa̱rei-sa̱rei a̱ shyi ka̱yenu ba, a̱gbodang u sa̱rei sa̱rei nu a̱ yet myim kaza. Krum ni na̱ nji mujim kaza? Krum ni na̱ nuyyi rya? Ku̱ a rot a̱ssi u̱ bvu cyang bayanyet dani di nkyang naat an bwot a kaptan ni akpok karano banyet ba. Ba cong a̱ zzing, ba̱nyet zzing banyet ba cong a̱ zzing a̱ nwwai ba̱ mba u nayit ni. A̱kpok karam yin fara, ba yin fara di ba̱nyet ba a <hesitation> byyi krum ni ba̱nyet ba drok ku̱ ba pyyem a̱yin a̱hywa za tan ga̱ma, za tan mi ku cong bu tat ka̱ptun kanzan a̱yin. Ko a̱ shyi nu ko a̱ shyi mi ba, ku̱ ba ku sook, a ni ba̱nyet ba nwa tung a nwa tung krum, krum u̱ cong yet u̱ dika̱tuk di a̱neywu, rot cat krum nkpa n byyi ba̱nyet zzing baiyet uya ba n yya kyang a ba yya ni. Nsi bu hywa di cut krum ba se baa n yya kyang a ba yya ni ba. Cat krum nji u byyi, nkpa n byyi ba n yya nkyang a ba u yya ni awwon, to ku zi cyang uyemi zi hywa du <hesitation> krum u yet a̱tsatsak kyang o? Krum byyi dikatuk, ku̱ a kpo tyyi azambon u tyyi u̱ za̱ cat a ra̱n a̱zanson dikatuk an shyi.